Ha ke menyangkut laku au anu <hesitation> pengalaman au menyangkut laku <hesitation> awadi ala, itu <hesitation> pertama ma menyangkut ala pudu ta, ala pudu tai setiap hajatan aleihina ma selalu ala pudu tai ijadi trending yang paling, yang paling i iterkenal alei ami-amir hina ala pudu tama, jadi ala pudu tama biasa mati una ya ma, <hesitation> laku ina sarondeng ma, hidiniwedu ina sarondeng ma niwedu, matisediakan setiap ma biasa acara-acara <hesitation> sakral aleihin ama matiuna titu ala pudu tama, <hesitation> yang kedua peduke ma menyangkut laku <hesitation> ala poro lema, ee ala poro leihi biasa ma termasuk hajatan siu matiuna ya siu, yaitu biasa ina malam-malam sakral ma hidi keluarga sia ma biasa matiuna ala pudu tama <hesitation> ala poro rema laku ala putete. Hla putete hana hisa laku ara porore ama hana hisa <hesitation> setela ma ma mate una ya ala pudete laku ala pororema biasa mati una ina ember tambal lohana, ma laku mati una manwa ma ma ada ma manwa iduta manwa kalaka, <noise> makadang ma ma aleihina ma mati una ma ma <hesitation> yang ke tidui ma menyangkut laku <hesitation> <hesitation> nasi kalapa ma laku nasi kalapa na biasa ma matiuna laku ina sarondeng ma hidi ini widu ma mae nasi kalapa ma, ma ma biasa <hesitation> pengalaman alei ami ma biasa subu-subu, ma ma mate aledia, mati aledi aulete lala nu lete his amise alamrhum ma <hesitation> nene cum mati ma biasa mati aledia, ma ma menyangkut lako si kalapa ma, a sedangkan menyangkut laku ala prorei biasa au laku mise masi au leka pendidikan au didikota ma. <noise> A'au loko au kulalahari ameu ma biasa ami aa ala pude te <hesitation> bagadang ma ami eu ma au laka lalahri laku undana rupaeri biasa ami totia we kota hilale ma jaga ami anouho aka ama mati walau aledi tama biasa ma amiriya ami masi husa yang ami a ala porere bagadang ma, ama sering sering juga ma a au laku laku rupae ma sebelum ami masi masi remaja sebelum ami kawinu ma ameu jua menyangkut laku amina aa ala porerema ma biasa mati sajikan au ee batu merah hialale ma pea saja jam-jam husae dua, jam husae dua ma mati, mati <hesitation> sajikan na ma ma ami loko riya ami'a, ami'a riya ami loko sekitar jam-jam dua pea baru ami wela leke amir walau ami tua peduke. <noise>